<noise> Fanagnaovagny taratasy ndraiky karaha, <hesitation> malaka hiditry kakazo i zagny, tsy tegna hoditry fô le <hesitation> ecorcena kakazo regny zegny alenjare de hilômagna rano, de izy kaofa lômintegna igny zegny izy de <hesitation> avake zegny izy totoigna afangaro tsara de avake ndraiky <hesitation> fits- fisipisahagny de kaofa efa voafisapisaky izy de ampandalovigny machiny ndraiky izy mbô ho megny tsara, de ameagna forme tsara zegny izy avake de <hesitation> mivok.